Man̰ik yaak n̰uŋusiinugu nirbigu, n̰uŋusiinu aŋaa niyek kan naa ti man̰ii lollii wene. Man̰ik nak wenik waagu jaa aŋaa niyek kan naa man̰ik nonnorek ti, man̰ik tegu waŋ nuŋgu dumnaanu foyloo nduunun tindiŋseri, foyloo tiŋ jaa aŋaa kullisirkin pok siren wonmorika tii jaa dillnik kan taa ka, wujaa oluk kan taa kaa an̰in̰ii nun ner yaw tiri. Andri ditir ti man̰ik yaak n̰uŋusii kelek foyloo niŋser waagu n̰uŋusiinugu aŋaa niyek kan naa nommorik ti. Man̰ik tegu jaa, n̰uugu tii jaham ti tindrii man̰ik tiigu jaa baar nu boŋ torŋooni ti n̰ugu jahama sun jaa kay taa kay taŋ naanuŋu dumnaanuŋgu too nuŋgu keesisi, too nuŋgu jaa isilii kaya aa tir ka kaynu kaa waŋ tii kan jiŋ marda wiri, kaynu jaa tiikan marda worŋoonu jaa aŋaa niyek kan naa kaynuŋu tommori, kay too nun naa neyi bakkaa taywi. Man̰ik yaak n̰unŋusii kelek jaham wir tiigu jaa n̰ugu tii lokoyka ti man̰ik tiigu turbonnu tii lutok n̰oynuju eey tirtandaa, wujaa n̰aa ti n̰oo kaa jaa tin̰taan Yaŋaa ti n̰okaa, taŋandaanu tiigu wey en̰ik tigu tigu wey turbonte wujaa n̰ugu beedum yokoyka tii aa turŋoonu, nan̰ik tiigu dum teneenu mii bee ti wuya. Feriŋ kadaadii nun ti man̰ik tii gu turbunoonu nugu aŋaa niyek kan naa tommorteeti, wujaa n̰ugu wurgan almaŋ wigin taa, joosii nu ka, menjii nu ka, waŋgu dumnaanu man̰ik tiigu dum teneenu wurŋasa teesiska aasuŋun waŋ jaa wey tiigu keesin talaatiŋ wujaa tii nokoy witeeti. Waŋ kaa jaa aŋaa niyek kan naa nonoreyti, n̰uginiŋ man̰ik wagu aŋaa niyek kan naa n̰ugusii nugu dumnaanugu nommorikti. Annaa tika n̰ugu dum man̰ik tenek yaak jaham nak waagu turbunoonu, kay lall siŋen bee okkotuu kan ti kay hillek gin naanuŋu dumnaa nuaanuŋu ndisan walaka, tiŋirin welet siŋen n̰ugu hobsiŋen ndrakan jaa okkoo kan kuttulun wuyan aasuŋun wujaa n̰ugusii too kar sil wirnu turbontandaanaa jalaa jaa wujaa tiigu luwaa kidiyan n̰ugu barik horgin naŋan fii aasu ti wujaa timsin faasa wogurchi. Waagu andaka man̰ik yaak wujaa man̰ik yaak wujaa n̰ik yaak wujaa n̰urin nisik tegu ti. Wujaa man̰ik wenik tegu jaa, aŋaa niyek kan naa nonorek n̰ugu dilmigin nirbik waagu jaa dilmik tenegu ti aŋaa niyek kan naa kuchun talaka ti dilmik tek tenek nokoy aŋaa niyek kan naa teney dilmigu teneyka tii lutoo ti tin̰aa kaa jaa aŋaa niyek kan naa ti tommori n̰uginiŋ lutoo n̰aa waŋ jaa aŋaa niyek kan naa tiigu nommori jaa tabbaa saka lutok tin̰an jaa waagu kaa jaa keyi tisi. Man̰ik waagu andaka n̰uginiŋ man̰ik mbaariguti. Man̰ik tenek kuŋgaaligu jaa, jaan̰isiinuŋgu, n̰ugu jaa wey niyek kan naa lolii ŋonun kulak tuyoonu, jaan̰isii tenee waŋ zaata niyek kan naa kuchuchun wujaa weneyka, jul naa nokoy met Wattala lutosii nuŋgu tirbaandi, beedum wurn̰asa tiyay kaa jaan̰isiinu wiyayka jaa, jaan̰isiinu weneyka jaa, met Wattala barik tidaygin loo teyaandi. Annaa tikati n̰uginiŋ man̰ik yaak jaan̰isin nak wak kaa aŋaa niyek kan naa nonnorek andaka jaa n̰ugusiinuŋgu calak kajii nommorikti, wagu andaka, waŋ andaka n̰ugusii kelee man̰iinu wi.